<noise> toh ɗang daa kyes dak ku mu kyes dak kudang mu shiga yi pas, mu she pas dee ni yi tar ku fer, ɓe mu ya a dak kenan mu ya dak ɗi mu ki ki ɗi mu ki ki, ɗi mu ki ki, mu baa mu ji wul tar ku paat, tar ku peme, tar ku poko fer, tar ku poko fer, ku mu ji kyak jep bii har mu ji mu wul yi tar ku kakapaat baa kume, baa vel, ɓe dak ni ɗi ji, ɗi kyes, kat ɗang mu kyes dak ni ɓe daa ɗom tɨ mu kyes dak ni dɨ, taa kat <hesitation> ar di, taa ki a mwan dɨ pe shaar mop dɨ, a ki a tokpe ku shaar na mop, a yakal a iya ki tokpe, pak mee shaar na mop, pak mop yi moron, pak mop yi jos, pak mop yyi mangu. Be a iya kat pe ku ta ki a tokpe dɨ ku mop, dang ba ni se. dang dɨ mop kyyes dak ma, be a iya ka, <hesitation> a iya kat pe ku ti. daa ki dɨ. daa ki a so yil dɨ yi naan ku lokaci pe kat dang ni mu wul tar dak dee ni ma, mee lokaci baa daa kat mop dɨ le mee ku ni bii cicin yi lu naan ɓe ba iya kat ar ku taa ki dɨ muw, dak mun mang kap na

Kuma baa pe, pe ki tokpe ku <hesitation> gurum ku a shaar na dee ni mop a kat puus mop pe cin jep mee bii ku an kɨ dom cin ni dee ni, a ni a ar ku kat dang a she dak be daa kat ar ku ta cin di amma kat dang dak pe ɓe ba iya kaat pe cin, cin bii dee ni mop muw. Ku kun ni kat dang ni jee, ko yi mop a ku mee <hesitation> bii ku a bii ci cin se, ko mee <hesitation> bal dik, ɓe a iya kat ar ki pe bal dik dee ni taa naa bii ku mop dɨ cin dɨ. Mu ji se cini dee ni kat ya dak pee ku, bii ku mun dikin dee, kat yi mop te a time mɨ lokaci ku mun po dak ɓe ya iya kat, yi mop cin pet ni cini ba ya iya kat ar ji muw pe ya kudi yi <hesitation> ar dak ku, domin dak ba di pe <hesitation> pe ku tɨ, mu ji mu ci mee bii ku mun kɨ ci ni kaa dee ni muw. Pe sɨse kat dang dak jee ɓe an ku des ku daa dom pe taa cin di. kat dang dakn pe ba iya kat ar ku pe ki ci ni muw. A ni bii ku a tɨ to kat dang <hesitation> dak jee ɓe a ni a bii ku a cin se, a bii dee mop se, mu plang des